Waaw man suma cosaan <noise> njaago am na lu gaa yi di wax prime taw, prime taw loolu laa gën a buggu, prime taw dangay am ñankatang la so ak duwtiir loolu la wa- njaago di wax prime taw loolu moom dama ko buggu trop ak lu gaa yi di wax bumaaj dugub la comme danga koy togg, soo ko toggee ba pare dafay nekk bumaaj loolu njaago moom moom dama ko buggu trop loolu moom suma cosaan la ak gaa yi seen cosaan bi dama ko buggu trop loolu moom masha allah.